Baabii tumi, Ɓee kwinli tumi, Raɓraree tumi, Ɓee diya, ne Ɓee neerere tumi, Ɓee noɓli tumi, Ɓee lumu, Ɓee umeshit.